من أقدم هواياتي هي الرسم بدأت أمارسها عندما كنت في المدرسة الابتدائية ،حيث كنت أحب أن أعبر عن أفكاري ،ومشاعري من خلال الألوان ،وكنت أستخدم أي ورقة قريبة ،وأرسم أي شيء يجول في خاطري ،هذه الهواية تطورت مع الوقت ،وصرت أتعلم تقنيات جديدة وأستخدم ألوان مختلفة، مما زاد شغفي بالرسم.